Njaram ɗam ɓurmi yiɗde fof ko kosam kaaɗam. So tawi aɗa yiɗi feewnude kosam kaaɗam, ko kosam ɓiraɗam ɗam penndataa. So fenndiima, ngiirta haa ɗaata. So ɗaati, mbaɗa hen suukara, mbaɗta hen ndiyam ɓuuɓɗam rewum. Ngiirta haa fof iirto, nden woni njara.